O fonçionamento de unna motosega se basa inte un mòtore elettrico collegou con unna cadeña dentâ. A combinaçion di doî a permette de fâ di taggi precisi into legno, per esmpio, e i erboi. Ghe son ascì pure de motoseghe a benziña che se tia o spaghetto pe açendile e son anche ciù potenti e comode perché no ti devi anâ in gio con un fî elettrico apreuvo.